<hesitation> ñajan tá anria achí, ho o on. a ti'chutu jan, buno va ne va tanti ti'chutu xin tina tó anria achi ti'chutu jan tá, nradaviti, nradaviti vée chí, ko tiyoto ko koo ko ta ñajan ngu ña ke ti'chutu jan chí ho o on. diferencia xhi tikutujan xi nradaviti vée ha ho o on, patio xó ñajan ta ko tiyoto ko koo nridajan ñajan nguña keava ti'chutujan ta dikuani tinajan tán, tina jan ta nreti veeo chitoña yuna ni kixa ña kanna kadakunana veeo tá ho tinajan ta ni kixaniti yianti ni kixati yianti tá ñajan tu kea kiti ján chi tinti da kastonti xhio ña ho o on. to vachi ti kuna a vachi nayuna tá ñajan huña kea tina jan ña nretanti vee chi yeanti ta kastonti yio.